Saieiva megio fâ fito pe curâse a feria ò unn'abrasion, depende comme ti te l'æ fæeta. Pe prinçipio se dovieiva nettezzâla propriamente, megio con un pö de alcòl che te disinfetta. Dapeu, vedde se ghe veu dâ di ponti opure basta un çerotto ò çiöto. Quindi comme proçedua mi dieiva: primma nettezzâ, disinfettâ e cuâ.